Nikonihtos kenin onikatka achtoh bueno cuando nikonetzin ose- osemomachtiaya neh neh nochan itoka tepatlasco, iwan escuela pues kahki asta tzonkolko tos kanah senehnemi kanah quince, veinte minutos, porque tlixtli seyah nepa senehnemi kanin escuela, entos semewaya, tomamantzin mewa tisi, iwan techinmaka kera ohome tlaxkal sekonkuahtewa iwan seyah nopapantzin techonkawatin como tehwan timiekeh otikatkah iwan nochtin pues timoyekanah san sehsen xiwitl, tos timiakeh tikokoneh otechwikaya nopapan, techonkawatin escuela iwan ya ompa pues seahsitin se semomachtiah kanah dos horas iwan satepan se onkisa recreo semawiltia tinochtin tikokoneh, setlakua, setlakuatin pues ompa tehwan amo osewalaya asta tochan pues se notia otechontliokoliaya tlakual tos ichan seontlakuatin, satepan sekisa ya sa toseltihtzin sewalewa para tochan seahsikin, ompa tomamantzin otechnawatiaya ma sekichiwa totarea, satepan pues ya semawiltia, o itlah techonnawatia kiera ma seontlapahpaka, pues mas tikokoneh se semomamachtiah setapahpakas o sekonmanas se tlaxkal, tos ihkon <hesitation> tinochtin otimoskaltihkeh, ti- timomamachtiah itlah tikonchiwaskeh, o- o pewa yuwak como amo okatka luz iwan como kualtzin tlametztona, kualtzin kahki meztli tos mota tlatalnestok, tos semawiltia tinochtin iwan okseki no- no- notiohwan ikonewan, tlen noprimohwan inwan semawiltia, semotokatinemi maski yayiyuwak pero cuando tlametztona pues kualtzin, techpaktia semawiltis, o cuando eheka semotokatinemi, semawiltia. <noise> bueno ihkuak primaria semomachtiaya ompa tlen tlamachtihkeh yehwan otlapowayah nochi nahuatl, nochtin okimatiayah techtlapowiskeh ihkon ken tehwan se tlapowa ika nahuatl, tos kualtzin osemo- osemokakiaya inwan osemoasikamatiaya, maske pues libros yon nochi ika español owalaya tos, itlah amo osekonasikamatiaya, ompa tlamachtihkeh otechonpalewiayah. Iwan ihkuak onikalak secundaria, pues onikitak owih tepitzin porque tehwan amitlah osekimatiaya setlapowas español iwan maestros yehwan nochtin ika español amitlah kimatih nahuatl tos amo osekimatiaya ken inwan semotlapowis, maske osepinawaya, itlah tlen san pixintzin osekonmatiaya, pues ika inon osekintlapowiaya, <hesitation> amati kox otechahsikamatiayah o tehwan amati kox neli osekinmahsikamatiaya noihki, pero ihkon osepanok osekitlami kiera secundaria, otimomachtihkeh maski <hesitation> pues owihtzin osekitak tepitzin.